Mam wan bɔta ti n bɔna mɛ la yuuma gee san pugum ka tara tiibi. Se'ere n sɔi la yuuma zo'e zo'e bo'ori mam wa la yɛm, mi'ilum, inkpeŋere, baŋerɛ yɛsera buuri tuusum, si malema yɛla n ani se'em. Yuuma kelum basera ti mam tamena n puti'ira mɛ n vom puan. Gee la san dɛna tiibi la, ku suŋeri tu ti tu wuna yɛla n iti tiŋa wa zuo, amaa mam san ni bisɛ tiibi ŋwana fii wa mam ta'am ni ta gise dee basɛ kan le ta'am vum bii nyɛ sɛla n iti la, ti fu san ka nyaŋɛ nyɛ di ba'asegɔ la pa'alɛ ti fu ka nyaŋɛ wum bii fu ka ta'am n wan baŋɛ yele la n pɔsɛ la, di ba'asɛ la ŋwani. Gee la san dɛna la yuuma ti mam kɛlesera, mam ta'am kelese yuuma bulika ta paɛ wuntɛɛŋa ta paɛ yu'uŋɔ, hali ti sunsua ta sutum ti mam gisera gee ti yuuma la kelum bɔna mam puti'irɛ puan ti mam kelum kɛlesera yuuma la bu nyaŋɛ baŋɛ yuumkaŋa wa n pɔsɛ ŋwana wa ka ba'asɛ la ŋwana, ka tari suŋerɛ la ŋwana n vom puan.